نعم في نفس الوقت الفن ممكن أنه يكون له تأثير سلبي على المجتمع إذا ما كان هادف إذا كان يركز على حاجات سلبية أو يروج لحاجات سلبية زي العنف والكراهية اه لازم-لازم نرك-نراقبه الفن إذ كان هل هو <hesitation> معناها في خدمة المجتمع والمشاعر الإيجابية ولا لا.